<hesitation> Agny France ndraiky, zareo tegna mihignana mofo dipaigny avekeo <hesitation> mankafy fraomazy, tià fraomazy tià migaka divin avekeo agnisan'ny tegna magnaraka lamaody koa ny France magnerantany.